Iyo, hewan yang kalo malam-malam to, siang tra lihat tapi kalo malam-malam de beraksi tu, sa yang sa- tau e, itu kelelawar. Kelelawar karna sa banyak banyak- punya cerita juga hewan itu. Jadi, dimana kalo su jam-jam dua belas malam begitu, di sa pu kampung to, itu de sudah mulai bikin tong gelisah. Jadi, ketong su mulai sibuk apa siap-siap ketong pu senjata-senjata kecil-kecil, kartafel lah, pokoknya kumpul-kumpul batu, ketong su sudah- buat tong kumpul-kumpul batu untuk gas kesana. Ke hutan-hutan samping rumah ka, atau pun ada pohon-pohon buah yang lagi musim begitu. Pohon-pohon buah yang lagi musim, mungkin buah apa <hesitation> pepaya. Pepaya-pepaya kalo sudah matang trus dong tra petik to, pepaya-pepaya masak baru dong tra petik- itu, sudah, ketong ketong datang ke bawah pohon-pohon itu trus tong jaga. Jadi, sa rasa tu kelelawar ini sudah, hewan kalo siang tong tra lihat tapi malam de beraksi. Nah dan salah satu sa punya cerita juga di tentang kelelawar ini, jadi ada dimana satu malam tu, tong anana komplek sini semua gas ke bawah pohon pepaya ini. Ketong kumpul tapi sa tra tau kalo ada sa pu teman-teman lain juga di tempat lain juga ada jaga. Nah dari situ sudah, sisa satu pepaya saja to jadi sapu teman nih de naik. De naik untuk, de bilang <hesitation> karna pepaya ini su putus jadi, sa bawa naik pepaya yang busuk ini sa bawa naik- paku lagi. Jadi de paku pepaya busuk ini di pohon pepaya itu lagi. Nah sudah, kelelawar datang singgah. kelelawar datang singgah baru tong semua serbu de deng batu to, deng kartafel. Tong tembak semua. Tembak tembak tembak begini kelelawar jatuh. Jadi kelelawar satu ini de jatuh, tong ribut deng kelelawar itu, baku pukul mati. Tong baku pukul mati dengan kelelawar ini. Baku pukul baku pukul sudah, dapat kelelawar sudah tong bagi lagi, tong gas ke seblah. Teman di pepaya pohon yang seblah lagi to, <noise> sama lagi. Pepaya yang seblah lagi, ada hampir empat pohon begitu. Empat pohon jadi, sudah tong serbu ke pepaya seblah lagi, dapat kelelawar lagi. Tong baku taruh tembak lagi sampe di pepaya yang terakhir ini, sa pu teman de salah tembak to, jadi de tembak naik, batu pantul kembali langsung pai pu testa picah. De pu testa ancur kena batu. Sudah, darah kluar ka. <laughs>